اندونیزیایي پخلی له وریجو، مرچ، کوکنار، او کبانو ډک دی. ناسي ګورینګ چې سره سوي وریجې دي، یو مشهور دودیز خواړه دی. ساتې یا د غوښې سیخونه له خاصو ساسونو سره خوړل کېږي. دوی مصالې په زړه پورې کاروي چې هر خواړه ته ځانګړی خوند ورکوي. اندونیزیایي پخلی د تودو اقلیمونو د خوړو یوه ښکلې بېلګه ده.